<hesitation> Ankoatra ny hoe mirigna, ramanavy anh mampiasa i helany anh af- amin'ny fiarovany tegna, de raha ohatra koa hoe avy igny oran- orana de sy tiany lena vatanananjy iray manontolo de misabolobolika agnatin'ny helatrananjy iny izy anh mba sy lena.